Креативият сабаби ихтироот ва навовариҳо мегардад. Он ба инсон кӯмак мекунад, ки роҳҳои нав пайдо кунад. Пешрафти илм, техника ва фарҳанг бо фикрҳои нав оғоз меёбад. Креативият ҷомеаро ҷолибтар ва муваффақтар мекунад. Бе он зиндагӣ якранг ва беҳаракат мешавад.